Kua citrico reta öimeko jeta yaikuava, öime, naranja, limon, lima, mandarina lima, pomelo, kuareta ikaviyeye yau vaera, jare ombörɨ vaera yanderete